Agnin'ôlombelogno, aigna alôhaka tsisy raha ambonimbonin'ny aigna, na aigna tsy voavidy de zany nagnanaovagna izy tegna ambony tsy voavidy no tsy azo amiagna ôlogno, agninao igny ninà fao nin'ôlo hafa nin'ôlogno fao ary zagnahary fao no mahay leran'ny angalainy aigna i fa tsy ho antsika ôlombelogno no tompiny.